Mi eman ummatoore tindina am lawol. mi a'tan goddo gotel mardo kirki Mo mi yerdi be hali mako, sai mi darna mo, mi ema Mo ha mi yidi mi yaha man mi viya o tindina am useni ta o suda am ko o fewa am. to o tindini am mi de'itan mi fama tindinaare mako ngam ta mi majja.